عشان نعمل كعكة بسيطة لازم يبقى عندي المكونات الأول: الجافة والسائلة. طبعا لازم يكون عيندي دقيق وبيض وفانيليا وزيت ويكون عندي عصير او لبن ويكون عندي باقي <hesitation> المكونات. باحط البيض والسكر يتضربو مع بعض وبعدين باحط عليهم الفانيليا وبعدين المواد السائ يعني العصير او اللبن ونقعد نضرب بالمضرب لحد ما يكون عندي القوام متماسك، وبعدين نيجي عند المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر وينخلهم مع بعض ونحطهم على المكونات السائلة. بس ونحطهم في البوتاجاز.